mmmh! wanyama wadao kundaa ahowee hana makobee, nyongoo, hanaa ngoto pia enda mha hoe, ng'ombe nae pia enda mha hoe. Lakini wanyama wanyama waendao kwa haraka ni mbuzii, ni- i- i- nguku <noise> ni- i- i nchima, diao chumvii wose hawa wana mwendo wa haraka maana saa kumi watakuluka. Lakini hawaa, wenzwangu na mm hawataenda mthahoe makozi wenda mha hoe nazungumza mha hoe. <noise>